في ظهيرة مشمسة بدأ لعب لعبة طفل صغير يتكلم كانت لعبة قديمة يعني جداً وبقت تتكلم، وفجأة قالت للطفل إنها كانت تنتظره عشان تفتح له أسرار ماضي عائلته، الطفل كان كان ما يصدق يعني ما كانش يصدق فيها بس بدأ يكتشف أشياء جديدة وإنها كانت تحكي جد يعني.